शा जामो नेतिक्त तुआ माय हुजु देन ले मुलुक मुलुक डेबाइटो तोश। हुजु छ्येकु पहिले ता धार्मिक सस्कृतिक तोर आई मॆउ आनु देखन लय निर्भर निज्य कि होदो हला खिज्या तो हुजु तंग। जेसे कि एधे मीज खिज्या तोश कि मी ता सर्वहारी निज्या आई होदो ता चाहिये जाम स्केतो, हुदु हिसाब्स ता ठीक तु शा जामो। क्युंकि हुजु ई फूड चेनु चक्र तु, हुदु हिसाब्स होदोस् ठीक जाउ दु। मगर हम शाओंग ह्ने ही खीमा एदेह मेेस मा जाज्य क्युंकि होदो धार्मिक होदो हिसाब्स शी माय। धार्मिक नेतिक्तु हिसाब्स शी मय क्युंकि जेसे जैन धर्म तु होदो गो शा मा जाज्या। हाणे चलज्या कि हुजु चाहे हला ले न्युइ मगेेर मॆयू जान उन्नो मास्केन्न। हुदु हिसाब्स हुजु नीतिक माय। हुद्वाी किशाङ खीमा ह्जेसके लेे जीयोग्रफिकल् जग्ह तोश हमांग मातुदेन चाहि मा हाचिज्या हुद्वा केवल जन्वरो पलयया होदोस् आनु खावु ले पुरा लांज्या, आइदे जरुरतु चिजे ले पुरा लांज्या। हुद्वाओ हुदु हिसाब्स शी तु। हुजु एड् बदा डेबैटेबल् प्रशन तु आई हुजु शी उत्तर ता छैैन छा नितु।